باش تنظف الفرن، أول حاجه طفيه و خليه يبرد، منبعد جيب مزيج من بيكاربونات الصوده و الما و حطهم على الأماكن لراهي موسخه خليها شويا و منبعد استعمل هاذيك الشيفونا لتجي خشينا و لا هاذيك الفرشاة لينظفو بيها القرا، إذا كان فيها رواسب قويه ممكن نزيدلها شويا خل، بعدما تنظف امسح بالما دافي حتى تحس أنو الفرن رجع كشغل جديد.